शरण्त पासोई मारता अस्ताना अवचितुच हांव एके। ब्हागेंट पायलेम भीतर सोर्टाच सुऱ्याची मव किरणा। म्होयेर पोडलीं चारुई वट्टणिम सोबीत रंगांची। तोरेकवार फुल्लां आनी फोल्लांची जाड्डं असल्ली। हे ब्हागेंट एक धक्तूलेम थोलेम असल्लें ताचे। उडोक नितोल्ल असल्लें आनी सुऱ्याचिं किरणां। ताचेर पडून ते चोकचोकतालें आनीक माशे फुडदें। वेटोच थोंय वड्डल्या रंगारंग पाक्के दिस्ठी। पडले तेम एक जादुई ब्हाग असले।